To bunje baku a moto bii, shi bala, bo kai duko gɨn muu bausi ɗim duko mu kanadi, shi biɗa momo bo kai gɨn kanadi, wutau mango an ta gaan kanje aka do bii, shimi na balli, na balmai, progara boye gɨn boko, proguru boye gɨn kanadi ka gode gɨn proguru, ka gode gɨn proguru tunda shi ya'ha gɨn kanadi to ko gode gɨn proguru, kida shire kanadi, she worin, nani na balai mai nani na balai na al ampani ma kanadi, kɨda ɓanje ma, na laki la kanaɗii, kida boka duwako gɨn kanadi wai muu neneu la duniyaime aka ɗuko gɨn shiu, bokai duwaka gɨn kanaɗiu, ana la mina mongo, aka ɗuko neet wu, kanadii musamman kanadi mondo kanadi ma proguru. Kida bokaye kanadi, ana kaito ana kai kaduna, kai sokoto, kai maiduguri, gombe, ana kai yola, ana kai niger ana kai abuja, ana ka la shani, ana kai goskara, ana kai gwalasho, bo proguru boye kai gɨn kanadi to aka al kanadi ata wutaelu yiwo wai duko nini aka yimai, bo wai kanadi lakiu, aka ali a yemi, ana yimau kɨda shire kanadi she worin, woilo worinu, woilo worinu kɨda balmai na balmai nani ma laki la kanadii, nani, nani na ɓalai na ɓalmai nani na ala wutau ma kanadi, nani na al wutan ma kanadi na kono, na kono na bulai na ga na ali, na ko almai, na ko almai. Shire kanadi worin, shire kanadi aka muru koi, boko muroko kai she kanadii aka yilma koi, amma shire kanadi, bo kai bo kaiya kamu din bo ka yilako wai kanadi yikɨu to wakai wau <hesitation> ana balmai waka wai he to, ana dumbuloi ana malɨm wu ɓale, dum bokaye kanadi, ka tako bo dumbulo, bowu hai dumbulo, dɨm ɓokaye kanadi ka boi gɨn muu sadaka, dimbokaye kanadi aka nai muu ka boni wundu woi, duw bokaye kanadi ka duko gɨn mɨya ɗan-ɗan-ɗan-ɗan dumbokaye kanadi mon mondin waiyi ka bayi dɨm bokaye kanadi goto mongo an yima, dum bokaye kanadi duko mongo pam bɨla yemi gɨn miya, dumbokaye kanadi duko mongo la duniya bɨlaye ampani, dumbokaye kanadi, ɗuko mango bɨla yeni shimi balai, wato shire kanadi wai lo worinu, woilo worinwu Na balmai gɨn miya, na balmai gɨn bno na balmai gɨn kono, na balmai, na balma na balmai, miya wuye kanadi, miya wug kanadi, goro mɨ pro, gero proguru mɨ goro miya waye kanadi, kanadii she neet banje ana ko balama, moi bambɨren naya banu, ana kaito, ana kai shugaban to ana kai to dɨm bokaye kana di gɨn miya, ana kai gonna, ana kai senata, ana kai shugaban kasa, ana kai rep, dɨm bokaye kaudi gɨm miya gɨn goko ma miya, bokaye kanadii to wutauyi an yima, bokaye kanadi aka yiwu wutau, bokaye kanali ala dim bowu wom aka dim bowu. Bo kaiya kanadiu an yimau, an yimau, an yimau, shire kanadi she worin, na balmai na kare balmai miya wure kanadi, mute kanadi la balama dumbulo, muye kanadi la bulama ɗuko, pami, muye kanadi la bulama duk lamyimai la am yimai dai maye kanadi laki, dai wom amyimai bomuye kanadi laki to shkenan woi an yima, bo mɨnya kanadin to an yimuu. Amma bokaye kanadii wai wunduwai niniu an ɗuko wo kai yau muddi bokaye kanadi, muddin bokaye kanadi woi waduwai nene akayimai wai yenku, eh, eh dum bokaye kanadi ana kai bala gɨn miyu bila wu kanyi dim boku wi kanadi laki anu kai nong muu dumbokaye kanali laki, ana kai amnu dum bokaye kanadi, ana ka mai anguwa, dɨm bikaye kanadi, ana kai lawan dim bokaye kanadi, ana kai gomna dwu bokaye kanadi ana kai senata ɗun bokaye kanadi ana ka pen duw bokaye kanadi ana kai chairman dɨm bokaye kanadi, ana kai shugaban kasu him ɓauji, shugaban kasa dɨm bokaye kanadi, kɨda wutauyi ma kanadi, aka al waiyi an yiwo neer wu amma dɨm bokaye kanadi, wutauyi woi mongou, wutauyi ma miya, to shire kanadi she gwang, muni kam mu wai kanadi, mu wai mɨ miya mamo wun kanadi, mɨn jindai, mɨn jindu mu made kanadi, ko kanadi, mɨn gin shi, mɨn jindai mu maɗe kanadii mɨ mun gɨnshi mɨ proguru bowo mu maɗe, mu maɗe, mu maɗe. Mɨngɨn ana ɓanbɨren nene, mu made kanadii mɨn jindai wu maɗe, na kubumai, na kummai ki miya mamu nene mu made kanadi, ki amna mamu ma shi gɨn kanadi, bɨla kare kanadi ko miya bɨla kare kanadi, ko miya, bɨla kare ko miya, made kanadi ko miya, maɗe ko miya, daidai shimi bokaye alhamdullah, kuma mɨn gɨn shi shi ai shi yima, shi yima shi yimo, dong shi goto, shi goto, shi goto, shi goto waiyi bula lakin shi goto, bɨlawu maɗe, shi shi she neet shire kanadi she gwang shire kanadi, mɨn jindawo bɨla tato ko goko ma kanadi mondo, wunduwai dai an goto ko kanadi, dai wnduwai boko gani a tan teera, kanadi a gan luki, bo ku al waini wai atan ɗi a tani ɗii, a tani ɗii to kanadi wai gana lakiu, amma nani na bulen me banje na al ampani ma kanadi proguru bɨlu karimu kanadi, proguru bɨla karimu kanadi, na ali a yeni balamɨ na yimai ko kanadi. Kida banje ambo mamu ma bɨlu wuye kanadi kɨda bowu bo bowu wutanyme aka almai ki wai yanau, kaye kanadi kai, bowu bowo me aka almai wai yana kaye kanadi kai, boku al me wai yeman kaye kanadi kai, an goomma, bo gobeni a demi kɨda she worin, damo shire kanadi she worin, she duko ma koro, la karab woma aka yimai la duniye, dim bokaye kanadi, kab wom aka yimai hab wom aka yimai, kab won aka yimai dim bokayi kana, bo kaiya kanadin an yiman, amma bokaye kanadi, aka al moro, ko woi banjeu, ana tung, ana ɗee, ana banje, ana tuwa aka almero masha.